shawari dokka mi en ɗow ko shafi lamari bangal ko tegal harga Allah hude de marde sarkakiya enta e rayuwa to, gam na wai daga yiki neɗɗo biɗɗo deɗɗo giya direct wane o a'a <hesitation> daga yiki kam ayi'ai mo waɗanima, to amma waɗuki ki hali mako kanjun won lamba one tau, hali mako no mo wontiri, no asali mako wa'i, no iriri maɓɓe wa'i, no be gontiri e wuro maɓɓe, to ɗun tau kanjun neɗɗo darai tau no asali no lamariji wuro maɓɓe, to a'a wuro maɓɓe go ɗun wuro dotti'en, ɗun wuro bo dotti'en mauɓe jogiɓe dina, lamba one ayi'ai be ɗon jogi dina maɓɓe, be gon no be gaɗa <hesitation> to hanko biɗɗo deɓɓo bo daga lokaci gida mo, ayi'ai mo berde ma yi'a yidi mo, to amman ɗume dole sai a waɗi bincike e dow mako, bincike gatta sai a tefi anduɓe mo, ta koɗo a warai gelle. kobo a'a boyi e gelle giɗa mo salake to a tefai anduɗo mo, biya wane o miyi berajo iri kala kaza jo, mo kaza, mo kaza, mo kaza, amma no hali mako wa'i, no wuro maɓɓe wa'i, e a'a ɗun wance ɗun wance, e a'a gaskiya hanko wance o gaskiya min getti hali mako, wodi mo gita ɗun yima ɗun yetti hali muɗum, gaskiya toni gam wance kam min gala-wala matsala, ɗume won wala matsala, mo wali hali gikku kalluɗun, bo moɗon jogi dina mako, a'a mo ɗon yaha islamiya, a'a mo wadai makaranta, mo yahai jangirde, to-to mo ɗon jogi bo ibada mako, bo mo ɗon tsari mutunci mako iya debbaku mako, to kaga hanko won deɓɓo mo na wai woduki, ko mo danejo, ko wai mo towdo, ko mo juɗɗo, ko mo ɗun taki, a'a hali mako kanjum won boɗɗun enta e baguki amman de neɗɗo tokkida wai a'a. Mo danejo, ah'a mo won kaza, mo won shede, mo won kaza, ah'a, de ngiɗa a bangi mou wuɗuki mako nauma, tofah won lokaciyel wodukikin, ki dishoto gaba daya gam to'o danejo, won lokaciyel mou la-la laral mako hiɗata, tabbitina fah kangal ngal ngal koɗake, nane to, kangal rudotonma, ko yeso mako to, to won lokaciyel, mangu warata, ngita ko'o fuɗɗi danyuki, ngita komi mako, no nane mako wattitake, to kage to ɗum ruɗima atakaishe fah, ai diga ɗon ɗun hebi matsala, matsala kaye ka ɗun hefta diga ɗon, a fuɗɗai yiki hanko kamma a heptira nayi mo, ma nikam no wari nikam, no wari nikam, no wari, toh kaga diga ɗon shikenan ankam, a fuɗɗai doogguki mo, ta fuɗɗi dogguki mo sai noye, taga kaga diga ɗon om puɗɗi hepki matsalaji, amma tobo ɗume heuti, to ɗum tarbiyya, daman atimo gam ayidimo hakkude maɗa Allah, tarbiyya mako e jogaki dina mako. Nazzuɗa ngiɗa ayiɗimo, toh dinaka kanka ka hiɗata, jande mako majjata, ɗi fuh ɗi der al'ummare, der dina mako, bo emo mauna emo beɗɗa hakkilo, gam sakamako ɗume, mo danyai bacci, mo beddai biluku bacci mako dou tarbiyya ɗum mo mari, amma to heuti mo wala, dama tarbiyya bo, pa entae mauna bo, enta e ruɗo, bacci muɗum enta e sankito, gamma ta tokkira nake boaa, wuro maɗɗe asali wodi mako, ko goɗɗum pere, toh to Allah jarrabake mo, nyande ngiɗa komo mariɗum, ko kobe mari ɗum, ɗum wala, to koga dama a ɓangi mo gangel mako ruɗima, ko ngel maɓɓe riɗima toh toye nyande be ngala, to diga ɗon ayi'ai fah, hamɓe be ngala, be kaa-kaza, kaza-kaza, karshenta ɗume, har ngi'a heddirki mon wari, to amma ta yiɗimo gam ɗume, gam dina makoo, enta e <hesitation> woɗuki mako, e dina mako enta e wuro maɓɓe ɗun dotti'en. Toh do, dottaku enta e wuro maɓɓem enta e iyaye mako, e mako hande ongondi a meɗata yiki gazawa mako, gam sakamako, komo waɗanma pat, mo wawai mo wima yar munyal, toɗum kuskure mowoɗi, mo wawai mo hokkuma munyal, to ɗum bou <hesitation> hude wonde mo watta, mo tefai izini edou mare, mo wima da koo ngimmi wakki, mi waɗaina kaza, aa ɗalu, mi ɗali, waɗi, mi waɗi, toh au hanko bita mo tarbiyya, hanyum bilata e dou di'i amman fah mo wala tarbiyya, gam a yiɗu waɗu, ma, watta ɗalu, mi ɗalta, to kaga diga do fah, a heɓi matsala hoje lamari rayuwa ka bangal, amman do deɓɓo mo ngarta bi'a mo, wance ɗalu, ɗalu, mi ɗali, waɗu , mi waɗa, toh kagaɗo hanko won deɗɗo joɗɗeke, hanko won waɗeki, hanko won deɓɓo, mu'amala mo on njoɗɗoto, bo on ngaɗai, on keɗɗai, on joɗɗoto, on nanɗai belɗum, amman de ɗum heɗi iri akasijiɗi fuh fah, ataikasha, fah lamariji <hesitation> keɓi matsala kawai.